Nyanga ya ndenya khulia muchere, thithanga mwiluka engule muchere, <hesitation> mafura mwene ngasinzia akanje, mbe nichumbi, embekho nende vufua vwalitoto amara vasungu valanganga mbu amarathasi. Ndakharula khushiro, mbe nindenyere thikhwi thiange, nende amathi kange, ndineshifuria shianze nomba yandamu, inyungu. Nendulayo mbwana muliro, nera shifuria khumaika. Ndenya kwokhukaranga mbe nende inyanya mbe nende shitunguo. Sasa kwokhukaranga, embukule <hesitation> shitunguo ere khumaika, erekho amafura. Shiakhaya, eremo inyanya, inyanya yakhaya nembukula muchere nethukhamo. <hesitation> ekusiyire siyire neronyakhomo ruthi kidogo neronyiakhomo ruthi kidogo. Kwakhamala kama dakika thirano, sasa mbukula amathi nethukhamo. Muchere kuli iglass ndala nethukhamo amathi thiglass thiviri. <hesitation> ndakhathukhamo amathi nengorokangoroka kusudi kwalanda khusivuria. Ndakhamala khukoroga endio nendekha kuravachira. Kwakhachaka kuravachira, ndakhakhola mathi nikakhachaka khupungukhamo, nembusia muliro. Sasa kuchake khuya <noise> kalakala. Kulaya kalakalaa mpaka shingaluamathi kethuhuwamo. Aya, ndalenyere kokukaranga tawe, nendekha <hesitation> kwamarathasi. <noise> ovufwa vwelitoto. Marathasi kwosi kuve <hesitation> kavethanga kama mafura. Nehandi mwene okwo khuvethangamo afya bora. Kulimo nutrients. Ndalavukula amathi, nera khumaika. Ndakhara amathi khumaika, eronyiemo mafura. Ndakharonyiamo mafura kaye karavachira. Kwakharavachira, nembukula muchere ne <hesitation> aa she thukhamo. Ndakgathukhamo, nendamo nende khachumbi. Kweneko nu muchere mukhaya nende ichumbi. Omuchere kwamarathasi naye okulanga muchere, ovukulanga muchere nora khumaika notekha kakharavachira, novukula ichumbi noramo. Niwakharamo ichumbi novukula <hesitation> ovufwa vwa amarathasi, vwakasivua vuli nga luavukasivungua. Shiri mbu oklvukula vuvisi noramo ta. Vukishinga vukasivungua khivurevue mumuchere. Nothukha mathi <hesitation> khumaika. Kwakharavachira, novukula muchere nothukhamo. <noise> Okorogakho okorogakho kusudi kwalanda khusivuria ta. Kwakhamala, kuchaka khuravachira, kwakharavathira endio, kulio nolola mathi kakhanza okhupungukha, nopungusia muliro. Wskhapungusia muliro, nolola sa nikuyaa mathi kakhawawo, ninano ofunikha. Khale khwafunikhanga nende liru, na isaino sikhufunikhanfa nende maru ta. Khuvukulakho sa livati norakho norakho muliro. Lakini khulweisaino vyakhulia vyalema kata khuvula vwiyango vyakhurakho muliro ta. Ewe bora muchere kuyire niwivula ochaka khulia. Khurethakho maru ta khurechakho amaanda ta.